Akoña bala uŋanlool bun niyaŋi, aw bé pañé uŋéés miin umi éjikohool, aan façon bu; té aan ajajak, té aan afégut bala uŋanlool bun niyaŋi imbi atiŋul to yaŋi jambi akajéén éfamihol soit jamba asupoor éfamihol aw siin jahi, siin gubajahi, aw sin gutihi, do é famille yayu tout jambi jibajoor.